íslenskur maður óttast að veitingastaður sem hann og eiginkona hans opnuðu nýverið í bænum paradís í Kaliforníu hafi brunnið til grunna í skógareldum sem hafa lagt bæinn í rúst þau rétt komust undan eldinum það er mikilvægt að hafna þjóðernishyggju og koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig þetta eru skilaboð þjóðhöfðingja sem minntust þess

frá lokum fyrri heimsstyrjaldar dómar í málum

gegn Samtökum aldraðra fyrir helgi gætu verið fordæmi fyrir fjölmargt fólk segir lögmaður sem skoðar nú hvort sækja megi tapað fé lögmaður samtakanna segir að dómarnir hafi engin áhrif hellinum

var lokað í dag vegna of mikils ágangs ferðamanna hellirinn og umhverfi hans liggur undir skemmdum og þar er töluverð slysahætta stofnar lunda og landsels hér við land eru í bráðri hættu að mati

Náttúrufræðistofnunar umhverfisráðherra vill skoða bann við veiðum Íslendingur sem býr rétt fyrir utan bæinn paradís í Kaliforníu sem brann nánast allur í skógareldunum veit ekki hvort veitingastaður

í bænum varð eldinum að bráð hann og starfsfólk hans rétt náðu að forða sér undan eldinum minnst tuttugu og fimm eru látin yfir þrjú hundruð þúsund hafa þurft að flýja heimili sín og aldrei hafa fleiri byggingar orðið skógareldum að bráð í Kaliforníu ríki um sjö þúsund

eru í rúst í paradís er talið að um

eða níutíu prósent allra bygginga séu ónýtar Anton Axelsson er búsettur rétt fyrir utan paradís opnaði veitingastað í bænum fyrir tveimur mánuðum ásamt bandarískri eiginkonu sinni ég kem

megin við mig það var allt byrjað að blossa upp og eldarnir

á veitingastaðinn og þar

kúnnar að borða í rólegheitunum og staffið allt í rólegheitunum allt í einu kemur bara yfir eins og bara þetta fór bara frá degi til nótt bara á

meðan við erum að keyra niður eftir þá eru alveg eldar út um

í kringum okkur og við

hvort veitingastaðurinn hafi orðið eldnum að bráð enda má enginn fara inn á svæðið ef veitingastaðurinn

ég vera þarna og ég mun opna fyrir fólkið á meðan það eru allir að endurbyggja en ef hann er brunninn niður

er enn þá svo dofinn yfir þessu öllu saman ég

ég veit ekkert samtökum aldaðra er óheimilt að taka eitt prósent af söluvirði íbúða og skylda eigendur til að selja þær á öðru verði en markaðsvirði nema skýrt samþykki eigenda liggi fyrir þetta er niðurstaða héraðsdóms

Samtök aldraðra hefur staðið fyrir byggingu yfir þrjú hundruð íbúða undanfarna áratugi meðal annars við Dalbraut Aflagranda og Bólstaðarhlíð íbúðirnar hafa verið bundnar kvöðum meðal annars að þær megi ekki selja á markaðsverði aðeins matsverði ákvörðuðu af samtökunum sem er í raun kostnaðarverð auk vísitöluhækkana þá hafa samtökin krafist eins prósents af kaupverði í hvert sinn sem íbúð skiptir um hendur hvort tveggja var dæmt

ólöglegt í þremur dómum fyrir helgi það er að segja ef skýrt skriflegt samþykki er ekki fyrir hendi það hafi ekki alltaf verið hvorki við inngöngu í félagið né undirritun kaupsamninga álitaefnið um verðið hafði raunar þegar verið dæmt á sama veg í Hæstarétti tvö þúsund og þrjú lögmaður þeirra sem höfðuðu málin nú sem voru fyrst og fremst dánarbú og erfingjar segir að dómarnir gætu haft fordæmi fyrir fjölda annarra verulegar fjárhæðir séu þarna undir eins og við sjáum í þessu málum þá þá munar yfir tíu milljónum

í einu málinu á

geta menn nú reiknað það upp hvað eitt prósent af endursöluvirði fasteigna almennt er mögulegar endurkröfur séu nú til skoðunar það er ýmislegt sem þarf að huga að í þeim efnum meðal annars varðandi til dæmis fyrningu eldri krafna en þetta er klárlega möguleiki sem við munum skoða núna í framhaldinu Jón Bjarni Kristjánsson lögmaður Samtaka aldraðra segir dómana engin áhrif hafa á starfsemi samtakanna og niðurstaðan sé í raun ánægjuleg enda staðfesti dómarnir að það megi banna

sölu á íbúðunum til annarra en félagsmanna sem sé mikilvægt fyrir starfsemina í dag sé alltaf gengið frá skriflegu samþykki fyrir inngöngu í félagið óvíst sé hvort dómunum verði áfrýjað forseti Íslands er á meðal þeirra þjóðhöfðingja sem minntust þess í París í dag að hundrað ár eru liðin frá lokum fyrri heimsstyrjaldar hann segir mikilvægt að varast að þjóðremba leiði til svipaðra hörmunga og þá áttu sér stað klukkan ellefu mínútur yfir ellefu þann ellefta nóvember nítján hundruð og átján varð loks lát á rúmlega fjögurra ára blóðugum átökum fyrri heimsstyrjaldarinnar Macron Frakklandsforseti tók á móti hátt í níutíu þjóðhöfðingjum við forsetahöllina í morgun þau sýndu samstöðu með því að ganga saman að þar sem fram fór minningarathöfn ekki voru þó allir samferða forsetar Bandaríkjanna og Rússlands mættu aðeins seinna það var samhljómur með ræðumönnum í upphafi friðarráðstefnu sem fram fór í dag þau vöruðu við uppgangi þjóðernishyggju og hvöttu til samstöðu forseti Íslands tekur undir þessi skilaboð já alveg hiklaust við eigum að bera í

brjósti heilbrigða ættjarðarást en sú tilfinning á ekkert skilið við illsku og hatur í garð annarra upphafningu á eigin ágæti við verðum að varast það að þjóðremba leiði til svipaðra hörmunga og við minnumst hér með þessum fundi

dáið út við Ísland tegundirnar eru báðar í flokki dýra í bráðri hættu á nýjum válista Náttúrufræðistofnunar umhverfisráðherra vill skoða veiðibann lundinn er algengasti fugl á Íslandi hér verpa um tvær milljónir para frá aldamótum hefur stofninn nær hrunið og telja vísindamenn það einkum tengjast sílaleysi og hlýjum sjó

hefur líka átt verulega undir högg að sækja fækkun landsela er einkum tengd veiðum og

fimm áratugum þá er hugsanlegt að stofn telji fleiri dýr en má líklega rekja til þess að það var markvisst verið að fækka í

sumars og taka egg og unga þar sem hefð er fyrir því umhverfisráðherra vill endurskoða

en kemur bann við veiðum til greina takmarkanir eða bann eða bann sú ráðstöfun sem

þarf til að sporna gegn því að þessi mikilvægi fuglastofn deyi út hér á Íslandi það væri grafalvarlegt mál stjórnvöld hyggist vinna viðbragðsáætlun vegna úttektar Náttúrufræðistofnunar greina þurfi þá þætti sem hægt sé

að hafa áhrif á selurinn nýtur ólíkt lundanum lítillar verndar og heyrir ekki undir villidýralög þar er stuðst við löggjöf sem er orðin talsvert talsvert gömul og heyrir undir sjávarútvegsráðuneytið en við þurfum að horfa til þess

að væntanlega þarf að draga úr veiðum

sum lögin eru raunar frá fyrri hluta síðustu aldar

lögin eru raunar frá fyrri hluta síðustu aldar

hans sáu sér ekki annað fært en að loka hellinum

þeir segja nauðsynlegt að ráðast í miklar framkvæmdir til að hægt væri að opna hann að nýju er stór og fallegur hellir um sjö kílómetra norðvestur af Þorlákshöfn hellirinn hefur notið mikilla vinsælda á meðal ferðamanna á undanförnum árum svo mikilla að nú hefur verið ákveðið að loka honum

fyrir tæpum tuttugu árum settu félagar í

í hann með tiltölulega auðveldum hætti í dag var stiginn hins vegar fjarlægður og aðgengi að hellinum þar með lokað fyrstu árin voru voru

einhverjir tugir gesta sem skrifuðu sig í gestabók en nú hefur ásóknin meira en hundraðfaldast

og umhverfið

ekki þennan ágang þannig bendir Árni á að fjögur hundruð metra löng gönguleið að hellinum sé orðin eitt moldarflag auk þess sem allt umhverfi hellisins og akvegurinn að honum liggi undir skemmdum niðurfallið er

allur gróður er uppurinn og það verður rosalega hált hérna í bleytu þetta er hættulegt svo berst drullan af skóm fólks inn eftir hellinum þetta er bara sóðaskapur og hætta og ég vil sjá gróðurinn jafna sig og það þarf að gera eitthvað allt annað en þetta hellirinn er á landi sem er í eigu Icelandic Holdings sem rekur

stiginn var fjarlægður í samráði við fyrirtækið Árni segir nauðsynlegt að ráðast í miklar framkvæmdir svo hægt sé að opna hellinn að nýju sveitarfélagið Ölfus er sómakært sveitarfélag en það

tugi milljóna í þetta eða mannskap er lítið félag við getum það ekki heldur það eru þá bara æðri máttarvöld ferðamálayfirvöld eða hagsmunafélag ferðamanna sem er ekki til kæmi til greina að rukka aðgangseyri og nota hann til þess að laga þetta annaðhvort er þetta greitt af almannafé og í sjálfboðavinnu

þetta er tekið inn með aðgangseyri á einhvern hátt leiðtogi Norður Kóreu lætur líklega aldrei undan kröfum Bandaríkjastjórnar um kjarnorkuafvopnun að mati Mats

Fogelmarks sem var

í sænska sendiráðinu í Pjongjang mats

Svía við sendiráð þeirra í Ósló Kaupmannahöfn og Reykjavík hann ræddi samband Svía við Norður Kóreu

Kína á fundi í Norræna húsinu

að herafli Norður Kóreu sé að mörgu leyti búinn úreltum tækjum herinn sé þó í stakk búinn til að verja Norður Kóreu segist ekki sjá fyrir sér að Norður Kóreumenn fallist á kjarnorkuafvopnun þeir telji þau tryggingu gegn árás á landið hamingja gangandi vegfarenda í borginni Vilníus í Litáen er mest á föstudögum og laugardögum þetta sýna niðurstöður mælinga

skynjurum var komið upp í miðborg Vilníus í fyrra vor í þeim tilgangi að mæla hamingju fólks greind eru ýmis svipbrigði og annað sem gefur til kynna hvernig fólki líði aðrar mælingar dag hvern eins og á loftgæðum

og hita eru einnig teknar með í rannsóknina vísindamenn telja að niðurstöðurnar geti gefið borgaryfirvöldum vísbendingar um það hvernig borgarskipulagið hafi áhrif á líðan fólks

hamingja mælist í miðborginni þegar eitthvað skemmtilegt er um

landsins þar til í vor var Ellert frá Baldurshaga eini

hestur í heimi en nú hefur eignast nokkur afkvæmi sem skarta þessum sérstaka lit það er náttúrulega ekki hægt að fá skjótt undan tveimur einlitum og þá hélt maður að það væri maðkur í mysunni með stóðhestinn það kom hins vegar fljótt í ljós að þarna var kominn

hesturinn í heiminum en nú eru komin undan honum fjögur afkvæmi í þessum einstaka lit það sem gerist er að í hvert sinn sem tveir einstaklingar

afkvæmi þá og vanalega eru þessar breytingar eitthvað sem við sjáum ekki eitthvað sem hefur hefur engin teljanleg áhrif eða engin áhrif yfir höfuð stundum

kemur eitthvað fram sem hefur sýnileg áhrif og það er það sem hefur gerst í Ellerti bara fyrir einskæra tilviljun almennt í Landanum hér að loknum fréttum um tvö þúsund og sjö hundruð manns af pólskum uppruna búa í Reykjanesbæ eða um fimmtán prósent íbúa pólsk menningarhátíð var haldin í bænum í gær í dag er þjóðhátíðardagur Póllands og jafnframt hundrað ár frá því að landið öðlaðist sjálfstæði af því tilefni var efnt til pólskrar menningarhátíðar í Reykjanesbæ í gær á hátíðinni var sýning um Pólland og pólska sögu tónlistaratriði og pólskir

hér er um fjórðungur íbúa með erlent ríkisfang og langstærstur hluti þeirra er með pólskt ríkisfang sextíu prósent

sem gerir um tvö þúsund og sjö hundruð manns þar á meðal er Adam sem flutti í bæinn fyrir um þremur árum þar á meðal er Adam sem flutti í bæinn fyrir um þremur árum

nýr starfsmaður Reykjanesbæjar sem verkefnastjóri fjölmenningarmála og bara við undirbúning hátíðarinnar að skipuleggja þetta með sjálfboðaliðum af pólskum uppruna íbúum Reykjanesbæjar ég fann

það bara að ég komst inn í samfélagið og ég kynntist fólki og það eru þessi persónulegu tengsl og þessi vinátta sem skiptir máli og það var hún sem myndaðist við undirbúning hátíðarinnar og algjörlega hér í dag það er ekki á hverjum degi sem kind er flutt með flugi á milli landshluta

hér á landi það gerðist hins vegar síðdegis í dag þegar Guðni Ágústsson fyrrverandi landbúnaðarráðherra

mun eiga hana sem mína kind og Geir bóndi á stóru Reykjum ætlar að fóstra hana fyrir mig þannig að hún mun sunnlenskar hjarðir

á Íslandi þennan einstæða stofn sem hvergi er til hefur

Bandaríkjamenn eiga svona kindur og segja að þær séu vitrari en allir prófessorar og stjórnmálamenn Bandaríkjanna íslenskar forystukindur þetta sögðu þeir mér þegar ég var landbúnaðarráðherra þannig að þessi kind er ekkert lamb að leika sér við hún er ekkert lamb að leika sér við en mér er sagt að hún hafi skráð sig sjálf inn og stjórnað fluginu suður með glæsilegum flugmanni nú eru

í landinu fyrrverandi landbúnaðarráðherra hefur væntanlega virt þær ég segi eins og Jón Hreggviðsson ég hef bréf upp á það og þú gafst kindinni nafn hérna áðan

hvaða nafn fékk hún flugfreyja þeim til heiðurs Herði og Jónínu öllum flugfreyjum sem halda utan um mann í flugi

sjá um að manni líði vel í flugvélinni það er annar maður hér sem mig langar að spyrja hvernig líst þér á kindina þetta er heimsviðburður sauður af himnum ofan

norðan kemur í bæinn til

réttan veg þetta er ekkert gamanmál lambið mitt á morgun er áfram útlit fyrir fremur hæga átt rigningu með austurströndinni og norðvestan til en bjartviðri á suðvesturhorninu milt í veðri víðast hvar hlýjast syðst Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og það er Þorkell

Gunnar Sigurbjörnsson sem segir íþróttafréttir hér að loknum fréttum við skulum sjá það helsta í íþróttunum Íslandsmótinu í tuttugu og fimm metra laug lauk í

í Hafnarfirði í kvöld City og Manchester United mættust í helgarinnar í enska boltanum Alfreð Finnbogason var áfram á skotskónum í þýska fótboltanum og Íslendingar gerðu það gott í meistaradeildinni í handbolta þetta og fleira í íþróttum hér á eftir

íslenskur maður óttast að veitingastaður sem hann og eiginkona hans opnuðu nýverið í bænum paradís í Kaliforníu hafi brunnið til grunna í skógareldum sem hafa lagt bæinn í rúst þau rétt komust undan eldinum það er mikilvægt að hafna þjóðernishyggju og koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig þetta eru skilaboð þjóðhöfðingja sem minntust þess að í dag eru hundrað ár frá lokum fyrri heimsstyrjaldar dómar í málum gegn Samtökum aldraðra fyrir helgi gætu verið fordæmi fyrir fjölmargt fólk segir lögmaður sem skoðar nú hvort sækja megi tapað fé lögmaður samtakanna segir að dómarnir hafi engin áhrif hellinum var lokað í dag vegna of mikils ágangs ferðamanna hellirinn og umhverfi hans liggur undir skemmdum og þar er töluverð slysahætta stofnar lunda og

hér við land eru í bráðri hættu að mati Náttúrufræðistofnunar umhverfisráðherra vill skoða bann við veiðum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 takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl